Yuji teji can cuy niwi cab ca chiji niwi y teji ca papu niwi wuti niwi ca wuti niwi y ca cuyniwi nupa ni mutsu chimaju tumu wuti chimaju tuwan mutspa atun cana uy pa tun cebolla uypa y tun cuspa ane seen nete capu cabpi jubspa casa min cusu y ca wuti niwi y te nama te e chile gurdo minpa ella juga yuquijuga min papu chile gurdo cab tesa jate ca niwi cab net tun jaspa y tun mutspa chimaju a tun cuspa anejeen tun cana uypa tun cebolla uypa mas de jubspa ca min cuspapu como cuando suc suse um cuspa y ca niwi cusa jubspa ca cuspapu para pun pues para pun jeen ca pijubsa min cusu casa ca niwi ca suc suse jeen.